<noise> toh-toh Churayzai Hankaŋ kachi a hayo a fassara, a ga daysi kwaika turi ka da dagaba ama gun guri daŋ, nan kan a di subu subu kulu agaza ka mayo ga ka dakai turi nyawo ga, ka kalikali matakaŋ e ga matakan burra ga inga foo tanka yadin no agatai ka gunguro dan ara, yadin yadin no a gadi kadday a na foo wadiŋ ban dana e zai wadin yan fambu a mayai kate afo, dadi wadin toro ingay sajo afono a ga chaichi katai inga kachi e fassara. Sannaŋ hanfo kwainai dana ezai din fambu, manchi e ga zunbuno ganda, ingano ga kwaika nwari ingano ga kwaika chaichi ka nwari ka yairi e sai mayayra e ma nwa, man chi harino ega haŋ manchi haykulu haro kan a kwai ka haŋ ingano aga yairi e sai mayayra kali ema bairi kato ingaymo wana gabi, ingaymo hanfo diga dan gunguri yadiŋno e gatai inga kachi e fassara. Sannaŋ hanfo kwaine churayzai kayna din mo dagatai yadinno agatai inga e zo sai, aga di aga di kalama tai’matakaŋ nyawo go’tai, zama e fosai bur suwana adimo dimanchi e’na bur dondonandi, ingaymo e go ga ingai e zai dundonandino yachineno niga tai yachineno niga tai shikainaŋ kali ema ban. Dasintiŋ inga guŋguro daŋ yawo, e zo bunbo dana guŋguro dan dana fambu, zaman a nya wo sai hama nago, hama agahinka dana fambu nidi hamana gwayo ingawano sai nidi inga kachi e fassara, aydi nika ay milaba.